Baliq turlariga keladigan bo'lsak: birinchi sazan, ikkinchi keta, uchinchi karam, tuxum baliqlari, nihol, karb, tlopiya, tuna, oltin baliq, baliq tuxumi, laqqa baliq, ilon baliq.